في ليبيا كان الأطفال بيحبوا يلعبوا لعبة الطاكية، أو الطاولة، ويقضوا وقتهم مع بعض في الشوارع، والساحات، كنت أحب ألعب هذه الألعاب، في ألعاب أخرى زي الديرما، والكرابيته، كانت تحمس الناس، وتهدر الوقت بشكل ممتع، كانت -تر- تجيب السعادة، والضحك بين الأصدقاء.